Emeet anyun ne nda kileen ke le ka kiuu anda ko ka uu achame awa tanganyika yuto lekit amu iin yundok kora ko kyaakas kele piik ap yundok ko uu achek eng' yu, kapatik ku achek, riipe kiyaik ku achek, atepet kora ko uu nenyondet nepo keiyo ni yeit kemeng'ishei eng' kokwet ma miii punyondit, ma mii cholwook, ara anyuun ako nepo nerupei ko iin miising ko iin ichamei chii emeet ne kewe ne- ne ndo po ko namekei tuuk chi kiyae ak iin ak tuuk che kiyae eng' yundok, amu neit yundok ko- kora nyumnyum inyoru iin <hesitation> nyumnyum inyoru iin piik cho namekei araka amu iin ko ngo ke piakii tuuk kuuk, ngo ke pi potishei ko- ko- ko ko mii piik che che yae iin paisheet ne unotok ki- ki kiyae emeet ne ke uee iwe emeet niin, ko po ko nyumnyumitu eng' <hesitation> poishinik kuk amu iin ipinyoru piik cho ko naamkei, ngo ka- ka- kachekatak kakimwa kele kiakiik oo- o- o poyake o- oriipse o- opopatishe ko- ko nyumnyumitu amu iin amu ka mii piik che yae kasiit ne chom iin iyae eng' emeet ne ke uue.